Assalamu alaikum usan fatsiya ma ndar witgha ndar vakane toh karatuwe inta ude ghwara tistsa ngiɗa tsiginde in pegima aga dughawa tsa man karatu terabi <noise> de digan da makaranta niva yakhono niva nakan de makaranti ya nikando k dadundo ke suk karatu naugwarsa ye ndughawara digalda vara itara khalak tsa dadarka dadaro tavatsin biya tsata karatu tera to di nagha ya tsin vilita no dughawo ai vilita mangin karatu ai yan niu dadara toh nda kata kindo naa dada da digal makaranta damanga dugh makaranta tsitsa gidi fita zile tsitsa ngiɗe za ud ndikere da tsatsi nagha yanzu ko soko da yarwo manga ka manga karatu yarwa toh gidata ka za makaranta za ude sigh sighj ude nagheno zidats ka diɗo daatsa ga natsagaka digilda makaranta na biyo natsa da giɗa ndikina kan ting ai toh ya karatuna mana kindo da temaka temak zarano ude ndikene yanzu damangah kha karatu sibite ndikire tsitsa yanzu tsitsa yanga bi ud biyo de temakha temakha tsitsa nga koɓo bi da mbulandu kha kide ai tsitsa kantu intere zarr witghe makaranta ndiken ma da mbuladu mbulakha lala ndiken khwara karatu gaskiya Toh naghata vure ngiɗana nduniyana tighino da nga karatu biyo ziɗ biya da giɗa tuk kha da giɗa in jakhili kha ndaka karatu bi amma da sugokha da gat karatu we tsitsa mbuladu kha thir biyo ziɗa ngiɗa tsi tsa da. lissafi ndikane nda mankha manga karatuwe tighagha da mana mana tsitsa giɗa zu ndikine udna manami nga makaranto za una kwal makaranta mi sigh sigh tsitsa ngida un witgha kur tsitsa zilakho daman ngin men makaranta biyo kha manga makaranto sigh sigh giɗata kure lavana da mba ɓadal ɓa dal makaranto za lavana da mba mɓeɓe ɓatar makaranta sigh sigh saboda ngiɗaga ei dadna dad yagha na sa manga man makaranto ngidi tsir za ude tsatsin khwaran cewa ghwarba da bid alka da yen lavo khwar bi da badal baka da kwargaka dayane ghwiro dad makaranta amma da nakol makaranta tsitsa iri dige sawa neghaya sare kada ghwara ghwara to ngile banbanci ya karatuwe za ina kwal mangi karatu toh tath tathe me ya ya dadanda digal dig di ni dughawo makaranta ghware yanzu de dokhe de makaranto tema kha tema kho udene da temaka tenaka ghragbo to ngile na digam adolda makaranta ngiv karatuwe ga thir mene mana bi amma tsatsin tsitsa thir tuvuna damankha karatuwe za ina kwal mange karatu ma sigh sigh. To ina manga karatuwe tsitsa nagha nagha ndi git ndikina tsitse synbot bugudo in tubule da khware khwarah cewa niya niya nya ndigit da zu itu ndigiti in tsa gata ko da ghwaraha ghwara amma da mankha da makaranta biyafa nde nde tsina gata varaha ndigite ina kwalmanga makaranta za ina manga makaranta za nzik banbanci tere tsibtsi tsa tsitsa unfuɗ biya ta ndiken ma tsitsa da dogha da thirna vakama da dina mana makaranto za ina kwal makaranto ngile banbanci tsitar toh da mangakho makaranto damanga kha subho dugha da fita zile yiga kho da dazara da makaranto so tsitare a ah baru ndigite ndigam da mane manam ina witgha nuf malami zi tsitare da sokho tighba khabi babo niya niya niya nuva ya malaman nale ndigal da ndigam da mana mana witgho to da tsabakhabi gi ya ta da mana ndara toh <hesitation> aɗu kha makaranta nda padalkha ndigal <hesitation> da zil na da gata gata ntu intibalo amma da menga kho makaranta tsitsa kwa kwature khwara si tsitsa ma da tare damuladu <hesitation> tsitsa in tsintsina bi daman ngik karatu khwara ai khwara makaranta ngik banbanci tera yanzu zamani yanzu ko zilaro ngaba mugha bi zararo makaranta itar nkho a manga makaranta to da mɓo itar da assignment da witgho da mana mana. Ina nkur men mana makaranta fa guyage fataa adigilda fitah mbine nuva thir witgha ai ngaka khaka bi kuma mamanaka saboda tigha ko tghga yan yan biyo ghuɓasa ghuɓasa bi dole se menga ka ka kama muladu mulaka karuwe inta ndiga thirwitgha ai to banbanci tsib ngindi de ya ziyaghana kwal man makaranta ya dada in gwuza nude naghba da digilka makarantak nagha biya daghka da butganma viyadu makaranta toh da kiya tsu makaranta dughwana nuf dedera au dadero dughawo ghware makaranta tsi tare makarantana tsitse de ngik ya man daghewo ndikine niya nua ndikene pi ruba asibitiye nga nga ud nagha nagha biya fa di kwarba ah ndiken yan biya ai khwara makaranta tsitsa ya musamman ya nughawasana kino khwara tar makaranta tsitar ai khwara makaratna tsitir teva mana nagode yijgila bakinda sazo ng ndagik rabo indo de mina du mana nde nga rabobi ƙinda biyo yaygila ba bakanda rabo be tabta ka zi yajgila mungo de ya yajgila ɓaƙindo sa'a yakhana asibitiye yajgila ɓaru soki yakhana yagata ƙindo toh yajgila mɓakinda nya nga kiro giɗame zarahmare nagode ya.